<hesitation> taka nka avion ye ikai nuu taxi, ye naá kuu lo ya'a ñuu á, nda ja'aso chilaa ye u'u xi ye naá ña-ña-iniso so.